Na'an porque kot's je'e pyëxëm nëkx je'e iok wëch, t'suk nëkx kyay axtay, chit ko'o kyay iukë nyadubëkyë kot's mëdyë jedun xëm kya tumpyë pues kot's je'e nëkx yaxtay neyb ko'o t'suk nëyb ko'o mëdyë jatyë animal mëdyëdun chyusam kyayampyë yëyë ajyë dun i'ixë.